Adọn ọkpẹm, enyi asom bejiji azɨnẹ atun arẹ awawọk mu ugoro nẹ mọm ẹssẹ ẹrẹ ẹzɨba emo ma gwọng unong ugoro ure, nẹ sẹ uda ugwura ọbọk ududa mọm ẹvɨna mọ umu ure, baboro ga ogwu emo ara anenere ne emo assẹ anugo utu, ẹgọnọ yẹ emo agwura ọbọk emo ada emo akpuk, wa usogọn anọng agọnọ asọm bẹ anọng avọnọ bang be anọng apigi ẹtọgbọ Agwagune, beji ẹma ga dọng ere gwang mu usse mom ga asana ashi, ato uji ga dọng ẹrẹ ẹkpẹkpẹm dasam wawọ uwu ubene beji ga sana uji ọ uwa ẹmẹmẹnẹ ga dong ọsọm so yẹna gangẹ irẹ, se uji efefek uji edadana ẹda wa ma ẹsẹ gangẹ nọrọ ito ọvẹn yẹ inong igomo ipipi sọọd, ye inọng igọmọ inugo ẹtọgbọ Agwagune, ife jen ga ẹtọgbọ Agwagune, gayẹ odo ushin ẹtọ ma mọng ma ifid Agwagune bẹ ipa ashi ẹnọng ẹvoi emo apigi ẹtogbo ano wa bẹ ẹnya bẹ arre ugom, anong apigi ẹtọgbọ ano dudu bẹ arre ipa afa afe ọbọk ashi ẹgọn ẹ mọm ere ga ẹtọgbọ Agwuagune nọrọ gwud ikono ivɨra ipa ivono ugẹp ẹgọt, ẹjak ẹrẹ ọrọk mẹ ẹjunga anegen ma afa ada etogbo Agwuagune anug an mẹ ẹgọnọ ọvẹn ẹyiyinẹ, yẹ ẹnọng ẹgọnọ ẹrẹ nẹ wa anegen anong afa anugo ga ẹtọgbọ Agwuagune, se uji efefek ekọngọ nang. Yẹida yẹ ẹrẹ ẹgani ware adọn dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ wa ẹgot uji be ẹkpẹkpẹm ẹsisimi yẹ ẹsisimi bẹ ẹdani, ẹda ẹdana ẹnyi, ẹyak asọm ga ẹtọgbọ ma anegen bẹ afufu afa anyi emo ukpuga afa akpe ukpuga emo adani ẹgọt uji anyi emo ẹrẹ ẹgbana emo ababẹ bẹ ẹnya bẹ areme ọdọm usọ. Ẹnyiyinẹ, wa akakẹ ọvẹn ubi ẹtata ẹgọnẹ idoro irẹnẹoke asọm bẹ emo akono uji bẹ adana anyi, sẹ ẹmo ababẹ ara areme ọdọm usọ ẹtọgbọ jẹ mẹ ẹwa uso, mẹ ẹnẹgẹ nang mẹ ẹnẹp ọsọm ga jẹn ẹmẹ ẹnẹk inuk jẹ ẹmẹ ẹnẹk ma gẹragẹrẹk, ẹnani gangẹ irẹ sẹ. Uji ẹdadana ẹnyi asọm bẹng ara amug ẹgwa sẹ ẹzọngọ ọbọk ga ẹgot uji gwud yẹ ito ga ẹzɨba Agwagune eno sẹ osọm ẹjara ọsọm wẹ ẹvọi mọ uwu umuga mọ ugọnọ ukana sọọd ma ẹssẹ gangẹ ẹwuwuni ere ga ẹtọgbọ Agwagune, ọrimini ere shi edo. O ema nang ashi shi eme egwa. Ukọngọ ashi-o, ashi nni ndoro wangẹ, gayẹodo nwẹt ọbazi ẹdoro ni ẹrẹ norọ mi igọnọ akakẹ orọk an wa akakẹ ọrọk ẹnọng ẹna warẹ ibọrọ, ẹgọnọ yẹ avime akakẹ ọrọk ẹjak ẹrẹ ẹbọbọrọ ayọrọ mẹ ẹgọmọ ọdọm se ite jẹn ga ọvẹn bẹ inang iyẹnẹ irẹ igbanga ni ship, inọng iyẹnẹ irẹ igbanga ni uji efefek ma adamọ adana anyi ọsọm gwọng ọr affa ọr atad ga ẹtọgbọ bẹng atad ga ẹtọgbọ wa ọvẹn ubi. Yida, egot ezam wa ẹrọi yo wa ẹgọt ẹyẹng o gbai nọ-nọngọ anegen ẹdẹdẹt azama <hesitation> azama bang Agwagune, idoro ire sẹ igẹrẹ anegen edẹdẹt o mi idẹt anegen ashi sẹ iyẹnẹ irẹ yẹnẹ ọgwọgune ejara ogwogune utom ẹziba ọgba ẹzam wa ọgba ẹdong o ẹbamọ yẹ unọng ugọmọ ufe anweni jẹn ma bẹ dọng ẹ dasam ara aton ọrọk onegen ema nang ashi.

Mẹ ẹjuk ọvẹn ga ẹtọgbọ, ebani yẹ anyi onegen ẹzɨiba ẹgọnọ ọgba ẹsimi ọgba ẹzam ẹsimi ọgba ẹdọng esimi anyi mọ ashi, ga ọzẹng ejara ọzẹng ọgba edọng ema ẹgwu gbai onegen, ẹdẹdẹt azam we ẹkpẹ ẹzɨba Agwagune. Yida kakọng ẹyak ẹbabọrọ ga ọgwu awa ni dọng nwet asani dong ẹ nwẹt ọdọm agagara ere ẹnyi emo, emo afuni afa ada ugom bẹng ara atun ẹzam bẹng ara amuga iji je inang yẹ ndodoro jẹ bẹng ara ana ikọ gayẹ odo ọsọm bẹ awani nwẹt-o, sang nọngo ẹdada anyi emo sẹ emo areme ọdọm-o wa ọvẹn eyiyinẹ ẹyak babọrọ emo awani dọng nwẹt <hesitation> ufẹ ọbọk ure, ufẹ obok uma ure jẹ ẹfẹ ẹgọmọ ọdọm yẹ emo awa nwẹt ga ogwu ẹvọi emo asa dong nwẹt emo ashi adọn ere emo ye emo awa dọng nwẹt ake dong nwet o! Itoni-i-i.

<noise> Ashi ada ọvẹn yẹ ẹrẹ ẹnyi ọsọm ọkpẹm, adọn okpẹm enyi ọsọm bejiji aztnẹ, <noise> atun arẹ awawọk mu ugoro nẹ mọm ẹssẹ ẹrẹ eziba emo ma gwong unong ugoro urẹ ne sẹ uda ugwura ọbọk ududa mọm ẹvtna mọ umo urre, babọrọ ga ọgwu emo ara anenere nẹ emo anọng assẹ anugo utu, ẹgọnọ yẹ emo agwura ọbọk emo abe akpuk wa usọgọn anọng agọnọ asọm be anọng avọnọ bang be anọng apigi ẹtọgbọ. Agwagune, beji ema ga dọng erre gwang mu ussẹ mọm ga sama, ashi uji ga dọng ẹrẹ ekpekpem dasam wawo uwu ubeme bejiji ga sana uji or uwa ẹmẹmẹnẹ ga dọng ọsọm so yẹna gangẹ irẹ se uji efefek uji ẹdadana eda wa ma ẹssẹ gangẹ nọrọ Ito ọuẹn yẹ Inọng igọmọ ipigi sọọd, ye Inọng igọmọ inugo ẹtọgbọ Agwagune ife jẹn ga ẹtọgbọ Agwagune, gayeodo ushin ẹtọ ma mọng ma if, it Agwagune be ipa ashi enọng evọi emo apigi ẹtọgbọ ano Wa bẹ ẹnya bẹ arre ugom anọng apigi ẹtọgbọ ano dudu bẹ aere ipa afa, afẹ ọbọk ashi ẹgọnọ e mọm arre ga ẹrọgbo Agwagune noro gwud Ikono Ivira Ipa Ivono ugep egot ẹjak ẹrẹ ọrọk me ẹjunga, anegen ma afa ada ẹtogọ Agwagune anuk an me ẹgọnọ ọvẹn eyiyine yẹ ẹnọng ẹgọnọ ẹrẹ nẹ wa anegọn anong afa anugo ga ẹtọgbọ Agwagune sẹ uji efefek ẹkọngọ nang.